ഗൌരവ ഗൌരവ മല്ലകുലേഗേ ഗൌര്പുന ഭുക്ക അക്കല। വേക്തിത്വദ മിതു ഗൌര്പുന <hesitation> അപ്പ അമ്മഗു। ബക്തിദ ഗൌരവ ഭുക്ക <hesitation> ഗുരുകുലേഗേ। ഗൌരവ ഗൌര്പുന അക്കല യേത കല്പ ധേരു അക്കല। യേത ഉന്ജി ഗൌരവ ഇപ്പോദു സഹജ മനവിയേത ഗൌരവ। ലിന്ഗ, ജതി, ധര്മ, ആര്തിക, സിതി, ധല ഇപ്പന്ദ। ഉന്ജി ഗൌരവ ഗൌര്പുന ഭേതി അക്കല മിതു അബിപ്രയ। ഭവനേ ഗൌരവ ഇപ്പോദു പ്രക്രിതിയ ഗൌരവ ഇപ്പോദു। സ്നേഹ സമ്ബന്ദദ ഗൌരവ ഇപ്പോദു ഐരുദ യേ പല। ഉന്ജി സേല്ഫ് രേസ്പേച്ത് ഇപ്പോദു പന്ന ആത്മ ഗൌരവ। ഇപ്പോദു സമജിക മൌലിയദിപ് ശമദ ഗൌരവ। അക്കലേഗേ യേ പല തിക്കോദ ഇപ്പോദു।